സോഉഥ് അഫ്രിച ദ സമ്സ്ക്രിതി ബോചനപുര ബരി। ദിഫ്ഫേരേന്തി പുന്ദു അവലു ബ്രാഇ ബോബേതി ബനിഛവു। മുക്ക പാപു അപുര വരിഏത്യ് ഫൂദ് അവലു അവല്। പുദ ജസ്ഥി മാമ്സ മൈജ് വേഗേതബ്ലേസ് സ്പിചേസ്। ഫ്രുഇത്സ് അപ്രൈസ് മല്പേരേ അവലു ബേവേരഗേസ് ബരി। വിന്ദു മുക്ക സ്വീത്സ് അപുര ജസ്ഥി യുജ് മല്പേരേ। മുലു ബിന സമ്സ്ക്രിതി അദിപുന്ദു ശൈലി അകല്। മല്പുന ശൈലി ബേതേ അദിപുന്ദു, അപുര ഏദ്ദേപുന്ദു।